السعادة الشخصي مهمة لكل ويحد بينا ، لكن انا اغشع اشقد تعطي وترسم الابتسامي والسعادة على وج الناس ، غاح تكون سعيد اكثغ منم لأن السعادة اشقد تنطيها غاح ترجعلك أضعاف مضاعفة ،